Pos el arti es un estrumentu mu aparenti pa pulal comu pressona. Hiziendu arti pueis espressal emocionis que alas vezis sonin dificis de izil con palabras porque cola música o en escreviendu pueis enganchal con sentiris prohundus. Amás, t'ayúa a ahinchonal la tu maginación i pueis esculcal ideas o hormas de pensaeru nuevas. El tu ergullu va a pulal tamién... no liquiamenti quandu esteas contentu col resultau, sino que tamién por hazé-lu o quandu lo compartis... I comu te centras en hazé-lu, pueis tenel la menti más tranquila i desenreal-ti. Amus... estal menus aginau assín en general...